Kôlibria lôha, ny ahaizako azy izy mandeha, izy magnembana igny malaky be. Antony mampalaky azy tsy dia haiko loatra fô mety misy énergie mita- miangona aminazy akao. Fô ny raha ahaizanay kôlibria zegny, izy magnembana agnambo be. Izegny donko mahatonga izy mitana énergie aminazy akao satria izy le magnembana agnambo be igny, rivotra fogna mitondra azy ave.